פִסְבַּּח כנתעד נִפְתֶּר בְּחאג'ה חָפִיפה ولكין מאשי מְשַבַּעָה, בחאל חָבּז שָעִיר מע זֵית זֵית ו אלעֻסל, חית כיתעְטיני טַאקּה טבעִיה ו סחִיחָה ו מא תְקַלִּק אלמֻעדה, מעהא כוס דאתאי ו נַעְנַע אוא קהווה חָפִיפה חסב אלמֻזַח, ו כנזיד שִי פָאקּה בחאל אלמּוּז אוא תּוּפַח, באש יִבְקָא אלנּהאר דַאיֵז בִּנַשַּאט, אלפֻטוּר הו אחְסאס בּחדוּء ו בּדֵיאָה נְקִיה לִלְיוּם.